أنا نفضل اكيد وبالأحسن أنك <hesitation> تقرا كتاب يعود مليح فيه منفعة عامة، وتتعلم منو الكتاب راح يخلي مخك انه يسرح ويتخيل أفضل من التلفاز، احسن من التلفزيون أو تعود تخمم مليح <hesitation> وتفكر تتعلم كتابة تعلم قراءة تتعلم كلمات جدد.